जू हुमिंगचिडिया हूंदी वा अपडी तेज उडान दौरान ऊर्जा बणै राखणे लै उच कैलोरी खाण रैंदी जनकि फूलों रस वे थे खांदा। ऊंक जू मैटाबालिजम च ऊ बहुत ज्यादा ही तेज च। जैसे की ऊंकी जू बहुत ज्यादा ऊर्जा च व जल्दी खत्म ह्वे जांदा। अर ऊ दुबारा से ऊर्जा प्राप्त कनो तै भोजन करदा।